Yunk dí ñaan yël duŋ pëjúŋ uguk. Á ñaan yël pëjúŋ uguku ukëma fal á <hesitation> ufiŋa abá këloj wul kabá bëliyëng, këcapan wul këwayan wul awu këma mëlik gín pëkay këruka watës mëlik pëjúŋ wul ujúŋa uwar.